Tamin'izao fotoana izao da nisy andian'ny tanora maromaro nanao dia lavitsy. Ny raha tsy ny fantandreo nehany fa nanova ny tantaram-piainandreo ny diandreo io satria maro ny raha niova. Raha maromaro ndreo niala baka tamin'ny tanà ndreo teo da mandeha tamin'ny toera nandehanadreo io Io toera io moa zany da tokony hoe toera tsy fandehanan'olo mihintsiny, satria misy biby amin'ny toera io Kanefa lafa tonga tany ndreo da niaraky da nikorana, kay nisy nihoanin'ny biby amin'izay ny rairaiky amindreo, da tsy tafimpody amin'ny toerana nimpodianandreo iny amin'izay reo